li chikap xaqara' <hesitation> jun awaj lara' qas kirk'am riwach chi riij jun ajchoq'an wuxu' chi riij li wunaq che qas kik'ob' rik'in kiralsaj pi k'eem qas kiryuq'uj wuxu' kirya' rik'uya' lera' nem na poon kichomb'aal kinb'aj wa re'en kek'ob' pi kanma' li wunaq che qas kikil riwach rimal <hesitation> xu' kikil riwach li wunaq ke'luul cha richan wuxu' ko'k pi rikaral karala' pil juyob' ke'ak che sek' lera' kik kich'ab' riwach kikch'ab'ej poon wux' xa' kikya' poon ritziil riwach wuxu' xa' kikchak poon wuxu' xa' ke ki'kitek rimal kikilan che petnaq chek xa' rimal la' ke'ak che sek' e xaqara' <hesitation> k'o chiran qas e k'a'n che nik'yaj chek wunaq xu' chan wa el wunaq che qas kirya' kik'uya' wa qas kirk'am b'iik pataq juyob' wuxu' qas kiryuq'uj e manxan lera' ketaq'an taj wuxu' ketapant che aqan rimal ket- am che ela' li wunaq la' qas ara' kik'ob' kik'in laaq' kikchap kajlom kirchap wa kichaq kirchap kijeey xaqara' laaq' kiralsaj kilechan mal e lara' kikya'm rik'o'x xaqara' kiloq' chel wunaq.